Ny fomba fiasana stylo ndreka, an raha vao te hanoratra iny anao an, de malaka stylo de manoratra zegny raha tiagnao koragnina izy an, izy an misy ranony, misy ranony anatiny an, karazany loko maromaro manga, mena, maitso, mainty, de misy vatany avelany an, afahanao mitazona ananjy an, de misy lohany le manoratra iny de misy rakony.